Ho oh ugho evawere ughore ugho whe re wo ugho whe sai ro kpoho uwor ewuhre te egwolo egwolo ra o re leke eva were whe ziezi ughori ugho ro ziezi bacause whe be rro ugho whetero ugho whe be rro ugho kpoho uwor ewuhre or maybe oware jo te via ke owhe rro idhove rro owbe oma ugho terro owhe obo whetete ro ugho na rororo mene ho eva re were owhe no yes ino no ooo ugho sui sai ugho sui ru egwolo ra ke owhee ugho rro ziezi whete wo ugho whe sai rrougho ro de oware whe te whe tẹ sai rue ugho no whẹ be ro de oware re evare were owhe ugho gbe nẹ ha eva awe ro re jurie bẹ co eva co ugho yo aro ru oye ugho relele evawero jọ awou whetowo ayewoemo no whe gbe wo ugho ha evawero re jane he ugho ore wha evawero ze fiho evaouwou no whete wo aye no no whe gbe wo oye dede ha whete kpolo le oke no whe ro wo uwor obora no ughote rie o̠re̠ rue ewa rekpobi họ ke̠ owhe Ugho aro ugho aro kpo ugho aro kpo ugho whe tewo ugho ugho we sai ro kpobo uwor imu where sai de imu nooma gbe rro owhe ha so ugho re wha evaweroze no re lelie ohwo kpobi jo ziezi evawere ugho oye whe sai ro wo aye evawere ugho oye whe sai whe sai ro kpoho uwor ewuhre where jeno uwor ewuhre na kpozi gbesinede ababo enuobro ugho rro ziezi evao eware buobu no ma sai ugho ro evao akpo nana ugho gbe neha whe sai weze he because iroro re kpe owne irogho/roro ipe owhe no so ugho iro ziezi